Ie, tena ilaina ny miala kely amin'ny teknolojia an dia mifantoka kokoa amin'ny zavaboary satria an <hesitation> > tsy afa-miala amin'ny zavaboary ny olombelona. Dia iny anankiray iny manampy antsika kokoa hahatakatra hoe samy manana ny lanjany ireo roa ireo. Ny anankiray tsy tokony hamotika ny iray. Ny teknolojia izany an, tokony hahay hiara-hiaina amin'ny tontolo zavaboary, tontolo natoraly fa tsy hamotika azy. Ho an'ny fahasalamana koa tena ilaina satria raha tsy hiresaka afa-tsy ny fahasalaman'ny maso isika an, ny teknolojia vaovao ataon'ny finday sy ny solosaina izao mamotika be ny maso raha eo foana ianao tontolo andro.